يا وين قالولكم كيف كيف، كلاب ياو كاين كلاب صح زينا ديك لتلقاها تشتي مولاها و كاين هاذيك الكلاب لوجها مقلب هاذيك كيما البيتبول و الدوغو هاذوك، هاذيك يا بنعمي راها كلاب ناس تكسبها، وجهم مقلب، هاذاك مافيهش الثقه و قادر ياكولك ياكلك تبع، يا خويا تحيا الكلب البارجي لالمان و تحيا الكلب العربي.